<hesitation> هذا السؤال أكثر أحد ساهم في تكوين حياتي وشخصيتي هو طبعًا أبويا، <hesitation> دايمًا كان أكبر داعم ليا في حياتي هو أبويا، دايمًا كان يدعمني في أجل وأصغر الأشياء اللي أسويها، كان أكبر وأعظم داعم ليا وطبعًا ما زال داعم ليا وبسببه أنا أتفوق وأنجح بحياتي، العلمية والعملية الحمدلله.